Mi piacissi èssiri un picciottu pi tutta la vita. Picciriddu no pirchì li picciriddi dipènninu di l'àutri persuni; persuna granni no, pirchì quannu unu è granni accumìncianu li problemi di saluti eccètera. Mi piacissi èssiri un picciottu di vintidui - vintrì anni: lu megghiu perìodu di la vita!